Ronono an dia ronona mivoaka avy amina soza, soza toko zany io mbana voana toko ahazahoana ronono dia misy mizaka hoe sy ronono io fa sy nivoaka avy tamina biby, marina va zany? Azo ekena zany satria raha amin'ny lafiny fandinihana zany dia tokony hoe zegny mivoaka avy amina ronono ohatra hoe biby mi zany olona biby mi zany no atao hoe ronono fa sy raha avy amin'ny raha maniry akany